Be cunoso cunoso l'italian natüralment e cula li che parlu ades al e ël piemunteis, aute lingue si capisu ën poch ël dialèt d'le valli si e autre lingue straniere na cunosu gnün-e e i parlu nen, magari cuaich parola parei, ma nen pi che tant